Pytjes nëse duhet me ju jep njerzve prioritet mbi shtaztë e egra, unë mendoj që osht ni çashtje komplekse që mvaret edhe nga pikpamjet filozofike edhe etike. Kjo pytje për ma shumë edhe na sfidon me menu për natyrën edhe vlerat morale edhe mënyrën qysh e balansojmë na ndjeshmërinë për krejt qenjet e gjalla.